Rezeb asasa sa anum na bhanume ethoma nta mare tutu obam ora rezeb a ruko hosi. Ntan nsa bhimare bha efofone bho ma gwa omar dọje sare sene nta osa ogba karika hobho, reosa onema do bhavi hbavi, ezam hizam, esi roko, and nsa era ekpo don so onyi do rezeb sem oroodo nta akura aviiza mno, akura aban orom o. ozama so omar bharomo, omar baa, oro do nta akura aviiza nong, homare kwe ansa bhokpe nọ. homare kwe ansa bhokpe bhadon re nong ohumo osa oba kpamkpam nta akura akpo don asum no orani ani ano ara humo ase bharoso no. Sa enang ani. Onaru bhoven gwe sa unzore oba nta reje asa resene ara ikarika hobhor re, sang mgba nema gwa anumo, enema fon a bummosesi ruko enyi obhazi. Ruko ora akpan a bhoven fa onoo onang bha ethoma, ruko opora ono gwo ohumo ayeng onoo gwa asi ruko oja opora onoo gwe ohumo rohon araa rohon a othatha re, agwo rohon a othatha asorodam rotha rohon se sa ohumore a humo ahumo ruko apina bhano a roko aboo, ahumo ahumo ruko akpare rafane hekabhe hekabhe. Nta osoroba bha egbee a runome ojer re, sa mkpaakpeo, ntha obhaze ber nva rose unwe, nva ekpakpa thurathur a humo jer bheven bene nthaar obhaz bhero anum aferna hanra agwwo mara obhazi gwa yina bhukpenga bhuvi bhuvi, nyi, bhikpenga, fanra nhumor njer runome sem nhur se o nva hiyubha anoetoto nva hiyubha ano sa ara hinyiokpoma hiva hokpoma honyi ma bhanoo ba bhang mar, bhanyon bhafa rofem rodemene be bhaora and obhazi sa- ora onan kwe ruko ruko mora akpana oveno bhe ethoma and fofone ba nyina sanra nfumeto nsi ruko and nta gwan gwen nta othaama unwe tutu oba mum rere. Nkpe be ani aru ora bhadon unwe o, ayeng gwan anum gwa hifumeto sa unro nta aa bha humor runome bhaji se ere ejer bha ro bhenaetor asena aseni bhoven ahifumeto faa nhura nang ora nra nfumeto nsi ruko and nta gwan gwen nta othaama unwe tutu oba mum rere. Hiyubha dhano, oyina robhen so ovahiyubha a bhano hina sa osa hono tutu even san no onoo eveee ekpee bhadon unwe aro nto oba unro nwa hiyubha a banoo hnva, san nseiyaase tutu, bhero horani maonang akubho asa- hono uno ee, bhero kpo hithabho, kpo hithaa bho. Hiyubha bhano hiiva anum ofune hanye nan. aragwo avaani bhoneator sa ada rojaji aru ada anag hothom athare abhoa bhoven bhaohara asi ruko, bhero ntayeng re nta akura ava sem azumana ruko hosi, si ruko, ma bha egbee jee ohuma osa bhm ma ujumene gw unwe obam ora hiyubha bhano siin ame ova. egbeeoho egbee gwaa ame oso ova anire san bhenang rofem redemene okpoho sa hnkubho bha bhihoh bhereb bhihoho.